Gne fomba mahomby mampihena gne siramamy ame sakafoko raha ohatra hoe mihina raha efa mamy aho magnano akô e voankazo, da sy asiako siramamy sana salady de fruit zao sy asiako siramamy e sana,.fa raha ohatra hoe sy mainsy asia siramamy e ra oany da, gne, e fangaroko an'igny siramamy igny somary azesizesy sy akô e nagnina azy taloha sana.